<hesitation> tando si si comente mi piaghet meda a mandigare e puru a coghinare, apo sempre imparadu in domo mia, de nonna, de mamma a coghinare sas cosas de sa tradizione e puru in domo de sogra mia zertos mandigos los <hesitation> los apo propriu o iscrittos o puru fattos 'asi a memoria, <hesitation> pre esempiu <hesitation> in domo mia <hesitation> sa coghina andaiat in s'annu si faghian sos sos mandigos de s'ierru e sos mandigos estivos, in s'ierru solitamente si faghian mandigos pius rassos, quindi pre esempiu in su periodo de carrasegare si faghiat su fae e lardu, e su fae e lardu est unu mandigu <hesitation> tradizionale, est unu piattu meda poveru de sa tradizione sarda, si faghian cussas cosas chi chi si piantaian in campagna, quindi si <hesitation> s'impitaian, s'impitaiat su muzzighile de su porcu e in unu brou inue si ponian <hesitation> su lardu <hesitation> E sa sas birduras de s'istajone sa caula, sa si faghi si podiat fagher o cun sa caula o cun sa fae e custu fit unu piattu propriu de s'ierru ca insomma fit abbastanzia pesante de diggirire quindi si faghiat meda in cussu periodo de su frittu <hesitation> poi invece durante su su restu 'e s'annu si faghian piattos pius lizeris tipu <hesitation> in istadiale pre esempiu si si friiat meda sas birduras de de s'ortu si faghiat sa pastella e si faghian sas birduras frissas in pastella o o puru si faghiat <hesitation> sas birduras in agru dulche e frissos e poi 'ettadas in sa bangia, <hesitation> atteros mandigos fin pius vastos de de de domo mia, sun appuntu sos <hesitation> sa ecco una mandigu chi fatto meda de domo mia, si narat est unu piattu chi chi, est unu ispessia de ispezzatinu fattu cun su asolu E cun sa petta de s'anzone, <hesitation> e custu piattu lu faghiat nonna ca <hesitation> l'aiat importadu no fit propriu sardu custu piattu, però issa lu faghiat, l'aiat importadu dae sa Franza ca issa fit emigrada in Franza e quindi l'aiat accuisidu e li naraiat su Fricò e infatti est unu piattu chi si faghiat solu in domo mia, si faghiat unu ispezzatinu cun sa chibudda, cun s'azu, cun <hesitation> cun sa bangia e poi <hesitation> si coghiat a parte su 'asolu <hesitation> e s'auniat sa petta de s'anzone cun su cun su 'asolu già mesu cottu, a mesa cottura si sicch''ettaiat su 'asolu e beniat <hesitation> unu un'ispezzatinu ecco de de 'asolu, no de <hesitation> de pomo ma de 'asolu e custu fit unu piattu propriu de de domo mia, invece unu piattu chi nonna faghiat issa fit de sa zona de de Torralba e quindi igue b'aiat meda, accabidaian meda sa su coccoi e faghiat custu piattu <hesitation> cun su coccoi, praticamente lu faghiat in su andaian l'accabidaian issos la la la la lu ponian a a jeunare e poi lu lu coghian lu lu faghian lu lessaian e a a parte faghian sa bangia. E che lu 'ettaian intro, poi poi b'aggiunghian tipu su piberone piccante in modu chi fit <laughs> bellu <hesitation> b'est su piccante e poi in domo mia custu piattu fit una una gioja ca in istadiale cando cando si faghiat ca su coccoi praticamente lu accabidaimus <hesitation> in primavera sa cando pioiat poi si si cunservaiat si si poniat a jeunare poi si coghiat in istadiale <hesitation> e poi s'invitaian sos parentes e si mandigaiat e e fit una una <laughs> festa <hesitation> custa custu piattu e atteros piattos chi m'ammento sempre de domo mia, e ca sa cuoca in domo fit nonna, quindi sos piattos los los at propriu tramandados issa, faghiat pre esempiu custa sempre unu piattu poveru custa suppa de de fenuju e la po- poniat su fenujeddu cussu friscu chi s'acccabidat in campagna lu poniat a cogher <hesitation> cun su lardu cun d'unu bellu pezzu 'e lardu, lu ponian lu poniat a cogher poi cun su brou faghiat cun leaiat su pane ladu chi lu torraiat comente cussu ch'impitamus pro sa su Suppa si coghet <hesitation> resultat unu pagu pius crocccante, si coghet in su furru, <hesitation> e resultat croccante poi si poniat un'istratu de pane ladu, un'istratu <hesitation> de brou, si coberiat cun su brou poi si poniat su casu, su casu friscu e su casu pecorino se siccu, e poi posca chi faghias totu custos istratos che lu infurraiat <noise> <hesitation> e bi faghiat una unu bellu pizu e resultaiat insomma pius gratinadu, e custu fit unu piattu sempre de sa tradizione sarda, de sa tradizione povera si namus gasi, <hesitation> atteros piattos e tipicos, va be' sa suppa l'amus cussa si faghet sempre a sas festas, sa suppa 'elchiddesa, ma e ma m'ammento puru un'attera un'atteru tipu de suppa chi est chi cussa si faghet pre esempiu in <hesitation> babbu meu fit de Calanzanos e quindi eo andaio meda a Calanzanos in sos periodos insomma in s'istadiale tando cando fimus minores e no si no est chi andaimus in vacanza nos mandaian e a se sos tios E quindi m'ammento chi faghian sa suppa cadduresa, chi fit una suppa sempre fatta cun su brodu cun su brou de de s'anzone, <hesitation> però invece 'e impittare su pane ladu, cussu ch'impittamus <hesitation> in bidda in 'Elchidda impittaian su pane russu, e quindi lu faghian a istratos faghian una <hesitation> una un'istratu de de pane e un'istratu poi lu bangiaian cun su brou e poi casu a volontade e e custu puru faghio sos istratos e poi postu a in su furru, e e beniat unu unu cumpostu insomma, una e custa si narat suppa cadduresa, chi est diversa dai cussa 'elchiddesa e in donzi logu sa suppa est unu piattu poveru de sa tradizione sarda, quindi in donzi logu, e la faghen segundu sa sas usanzias tipicas de su logu. E invece sos durches m'ammento e los fatto ancora ca m'ammentat unu pagu s'infanzia cando los faghio cun mamma, e mi piaghet e de los fagher propriu in cuddu periodu prezzisu, giustu <hesitation> m'ammento chi mamma incominzaiat a fagher sos durches e innanti va be' Carrasegare issa faghiat sos frisciolos <hesitation> sos frisciolos sun tipicos de su carrasegare <hesitation> però cussos <hesitation> los apo imparados pius dai sogra mia chi non dai <laughs> mamma ca cussos fin propriu <hesitation> cussos chi chi faghiat sogra mia fit fin sos frisciolos antigos, cussos chi faghian in sas campagnas, chi non bi ponian propriu nudda, faghian un'impastu de farina sarda e unu pagu de filuferru <hesitation> e basta e s'abba e los impastaian gasi los tribaglian los tribagliaian e a manu pro los cariaian propriu a manu e poi los ammoddigaian e los bettaian a friere, faghian sa custas e custos frisciolos chi <hesitation> unu pagu longos los bettaian cun un'imbudu <noise> <hesitation> quindi chi cando appuntu apo incominzadu, cando fio minoredda, l'abbaidaio a mamma fattende custas casadinas, però cando apo incominzadu a cumprender, tando m'at postu a las fagher cun issa, e quindi <hesitation> mi l'ammento chi faghiamus sos discos de pasta, e poi <hesitation> bi poniamus intro su discos de pasta tundos in genere fin e intro bi poniamus custu casu chi non fit unu casu chi s'isolviat, fit unu casu chi li naran <hesitation> casu <hesitation> chena tribagliadu. Est unu casu chi si ponet propriu pro sas casadinas, ca non si isolvet e igue si ponet su tuccaru, sa pabassa, e poi si si faghen sos biccos, e resultat una cosa tota ricamada e custu fit sa su dulche de sa Pasca